സഹനശിലതെ ഗുരിനു സാധിസവുനേടു മല്ല പ്രമുക ഭാത്രനു വൈസാവുന്നുദു। നമാ ഓവേ ഗുരീനു തലുപാഉഡാന്ഡാ, സമയാ, ശരമാ, ബുക്കാ, നിരംതരാ പ്രയത്നാ, അഗത്യാ വിപോഡു। സഹന ശീലതേ ദു, നമാ വിഫലതേ നു സഹഈസീ കല്ലു നംചിതന ശക്തി, പഡയോംബാ, ബുക്കാ, പസത്താദു, കലപുവാ, ബുക്കാ, മുംദു വരിവാ। ബദലാവനേലോ തക്ഷന സമ്ബവി സവുഝ, അംചാദ, ദൈരിയാ, ശരദ്ദേ, ബുക്കാ, കടിന പരിഷ്രമാ, തടുഗോ കേല സമലപുഡു। കലവു മഹത്വദ സാധനേലോ, സഹന ശീലതേ ബുക്കാ, നിരംതര ശരമര്ദേ, സദ്ഗ്യവതു।